ס'איז נישט עטיש צו קלוינען א מענטש און- און שוין. ס- ס'איז זייער- איך האלט ס'איז זייער א נישט עטישע זאך און ס'דארף ווערן אפגעשטעלט.